حيواني الأليف المفضل هو القطط أشوف أن البسس بيكون حلوة وايد جميلة. وايد تستمتع بالجلوس وياها. وياها ويا رفقاتي. كون الحياة وايد حلوة. أستمتع بيها مستمتع بالجلوس وياهم أحضر لهم أكلات مفضلة. نجلس ويا بعض.